Nijool injé iloob mara avion yan jilobémé mara yo. Nang avion, éli asiil alobut yo avion, gurégé érupuraat. Ērupulaat bara yo éét éjoow, aw bémundum usapéén yo imbi nufafaak, nétééy gara émoto; nang mun nétéyé mé mo néyuhowé mé. mo néyuhowé mé, mo néyuhowé mé jaraam éŋa taan éwaréén mé éyiit ñé néyuho, néŋa bulago yo; parce que nébabaaj éméda nang alaal, éém ébabaaj éciba nang sololaal usé yo néñumé éŋa miin éyiit néjoow.